Chacho, ni que huera una mecánica. Ave, pos el motol, las rueas, los fresnus, el chasi i lo que es la caxa'l cochi. I endrentu pos el volanti, las puertas, la caxa marchas, el techu, las ventanas, los cinchus, l'arradiu, el fresnu de manu, los pealis, que sonin dos o tres pendi si es manual o automáticu. Sigu? Pos los sillonis, las alfombras, el cenizeru, güenu, ara ya no, las correas, la culata, l'escapi, los pistonis,...